Kuana kú no nó nridá no- noticia xá kú iká iká ñoo, inka ciudad kuana <hesitation> xá para cuando no sé.